Janga, janga naloa pata doumtauna naloani <hesitation> nabadena alumsiaka kakuru kakuru pehekaini ou kakurure cara ounani cara ou naloata bade basiaka oh doum tau pala ma ouke, ruma kalau bahasana ruma, ruma pala ma ouke naroci mainna siare, na loa pata naloa pata doumantau sia jangaka, konen lao rewo do'o rau, lao rewon tabe nggaimu kakuru dekam de, waraku kakuru cara dain cara dain doumantauka, ma has ma bae laon, na bae diringaba siaka, namai lalopa siare na mai raka lalo naloa patasia naloa pata. Kalo meci angirau kombi ti kayaknya ti- tihanu podana kalo meci angi tipoda tadana, alum kabunesi loa meci angi janga, paling hanu edepni caru dimpaa mpaa poho ro mpaa serere edep siare ni, tanda kai meci anginaa ka alona lao douma kalai, siare tiloamu nenti kamoda jangare. Alu wara proses na siaka boneku loakaina ndede, buneku loakaina ongu lao dou mantau de, lao rumanani wara prosesna, misal prosesnare nggahimu, kalo ranginakai aka rasa, de ole diriih rii uma, andona wara rii uma ka, ole siareni. Dua- dua kali tolu kalilah, wara wara sewaca toi toina tolu kali'oli ridi ruma na siare wara ngoa kenari fikona aina lao rero, olesi nggori ole siare. palinga penting dohore waraku makandeu jangare, wara makandeu niki niki ngahana sesere wea tutana, sarere wea keena, sarere wea kletena. <hesitation> nggori sarere wea kletenden nah biasa kai siare nacaru ongu siare nawati ruku rerona, namawu nacaru mawuna. Edepa biasa kaini kalo jangasi, napasti siare loan napata rumana, kalo wausi ndende mori laomuni maksudnya waura dua dua wura, lima wura, nah siare na caru onguna caru badena rumana, ou dekare na bade. alum pahaka andomu paha lo o bongi kandede lalo, paha kae sarere, ndeu wali ni, kandeu, lete kalo dou mantau janga ditaji, huni <hesitation> au wali ya, kabua katantu pokoknya bore kai huni siareni, ono kai loi loi segala macam dei karoto, kalo jawa, pokoknya loa kai sena iu sia kero na loa kiri pata <hesitation> rumande siare. Alumu ou mai lalope siare, jangare napataku rumana sia pokon.